Tinge rebe arangala jebo, rejo nere mohaner sudu, sudu ndu wala peo al sosai, gamheba tafuda, nenden ta bo tayo rako laila.